ⴰⴷⵔⵉⵢⴰⵏ, ⵉⵙⴽⵎⴰⵇⵉⴷⵀⴰ ⵜⴰⵇⴰⴷⵓⵏ ⴰⴷⵡⵉⵏⴰ ⵍⴼⴰⴱⴰ, ⴰⴷⵔⵉⵢⴰⵏ, ⴰⴷⵔⵉⵢⴰⵏ ⵢⴰⵎⵉ ⵍⵡⵍⴰ ⵡⴰⵏ ⵢⵓⴼⴰⴷ ⴷⵓⵏⵢⴰⴰⵏ ⵡⴰ ⴰⵔⵜⵉⴽⵏⴰ ⵜⴰⵇⴰⵔⴰ, ⵏⴰⵀⵉ ⵍⴼⵓⵔⵙⴰⵏ ⵜⴰⵇⴰⵔⴰ, ⵊⴰⵎⵓⵣⵀⴰ ⵔⴰ ⵜⴰⵇⴰⴷⵓ ⵉⵍⴽⵀⵜⵉⵔⴰⴰⵏ, ⵡⵉ ⵉⴷⴷⵉⵢⴻⵀⵔⴻⵉⵏ ⵢⴰⵏⴷⵔⴰⵏⴰ.